डोरेमोन जाऊं आसा एकविसवे शताब्धीचो एक रोबोट। तो टाइम मशीना वर्वीं नोबीताच्या मेजाच्या ड्रावरांत। सावण आयचे कालार येता ताचे कडेन वेग वेगळे। तोरेची यंत्रा अस्तात ताचो आयच्या कालार येवपाचो। हेतू म्होळ्लेअर नोबीताचे जीवीत सुधारोप नोबिता आनी। डोरेमोनाची इष्ट्टगोट वध्योत वेता आनी ते संगतक वेग वेगळे। आडकोलिंक संपोडताना कोसो तांकां फुडो कर्तात ताची ही खान्नी।